<hesitation> Àry anô zen̈y niôva tsy karà tsika fanôjy farany in̈y zay asa taia marin̈y antsika fanôjy farany in̈y <hesitation> niova anô lasa naventiventy. Pare kone ino raha atô naô sa karakory? Ino raha manjary mety atô ô nahatonga anô karà karaàha io izen̈y?